Mart. Qayta uyg’onish oyi hisoplanadi. <noise> Yashillik iliqlikni his qilib yangi gullarni, bahorni kutib olsak bo’ladi. Yangi hayotning ramzi hisoplangan bu oyda biz bazi bir sovuqlarni o’tkazgan holda turli xil bayramlarga tayyorlanamiz.